أحب الأطعمة البسيطة مثل الفلافل طعمها لذيذ وسهل تحضيرها أو الشاورما خصوصا مع الخبز العربي والسلطة. وكمان أحب أكل الرز مع الدجاج بسيطة وسريعة وتعتبر وجبة كاملة. وما أنسى الفواكه مثل البطيخ والبرتقال لأنها مرطبة ولذيذة تناسب كل الاوقات وكل الأعمار.